تحب قهوة بنينة <noise> بنينة وتعمل عليها جو، حط قيس بالفنجان، اعمل فنجان ماءحطه في الزازوة حطه فوق الغاز خليه يبدا يغلي نحط مغرفة صغيرة تاع قهوة سكر وحطهم مكومين انت والقهوة متاعك، كانها قهوة صافية ما طحنتهومش مكومين برشا، كاينها قهوة مخلطة حطهم مغرفتين مكومين بالقدا وحركهم وخليهم حتى لين يفور القهوة <noise> وصبها وصحة وبالشفاء.